في المكان اللي انا اشتغل فيه فيه حوالي بس اربع نوافذ هالنوافذ بتساعد على دخول الظوء طبيعي. صح بتدي جو مريح للعمل بس مو ذاك التهوية الزود واشوف انه وجود النوافذ مهم جدا لانه يساعد في تحسين المزاج والتركيز <hesitation> بشكل اكبر خلال اليوم والحصول على راحة اكثر <hesitation> في العمل